<noise> Bubassa ishi tiga ti nana ti zhi me tebiye a lu tigata shisha uganattassa ivwa anda aluba agatama sasa ibe zha na na swa pa ti zheme tiya bubassa yaji azunga iko ihien alubo shi tiga alubo shinana si pa go zo nu ma, bu kuba shi ungana shi tiga ungana shinana hwayi sipa bi kuba shi aluba <noise> shinaw hwayi sipa, ike ke ta wayi wa seyi tiga ta lele sina tu zha <noise> iwe ono shwo ti zha iwe yeri anace nu nana ta hwayi bani na tiga tu gana sweyi tiga gana, ta hweyi ti mu ta hwan asina ta hwan ungana okuma.